Etiopegua reta jaeko jaereta jou pan ingera jei supevano jare jare guiso especiado <hesitation> dorguad jei supevano jaereta ma jouvi jembiu jaeko plato omboyea reta lenteja ndie, especia jare <hesitation> jaereta jouvi soo, platano jae jokua jaereta jou